الإثنين، أبغى أجربهم صراحة، بس بختار إني أتحدث في كل اللغات الأجنبية، لأن هذا الشي بخليني أجدر إني أتواصل مع مختلف الشعوب، أتبادل أفكار، المعلومات. بخلي كمان خيار السفر أسهل، بدون إني أحتاج أجيب مترجم معايا، أو تحصلي، مشكلات، ما لها داعي، كمان طبعا أهم شي إنه يكون أقدر ألاقي وظائف بسهولة مو وظيفة وحدة عشان أرفع دخلي، لأنه طبعا معايا لغات كثير، فبيكون عندي وظائف كثير.